Ulikang meeke ulikang pangauke simbi kawakingon gawakonalai simbi aliko, teng teka ule tambeng taba nai simbi alikonala, simbi alikonala tee pangau. Teng eng tee stowa ko moamoi eng simbi maliko, teng oka simbi ule ulikala pangauketa kapetanala. Ninala kawakingo gawa walukompoi tee koina ninambula koina ko gawako, gawakonalai simbi maliko inneka owambilu naloke awa awaato teengo temasko gawangko ai gawako ulikang pangauke. Teng tee o eng, eng moamo eng simbi malimanawato stowaa ko moamo tee ogo peekalago enango gumi nawa oto otokas, tee ulikang pangauke tete koiko ogo niikango peekabako gawakonalai simbi maliko teego maka tee weng o kawaka tabamo maka aka koina, koinako gawakonalai. Teng tete ka ule pangaloka otoko talikas nake meeke ule gawako tee. Tambeng meekeka ule, teng o eng eng moamo ninala lombi, lombi nongo alako tee ulikang pangau wikang teteka ule aite ia otopalawai otoio tee tee ummeng gauwainala pangamas otowai. Teng o eng nala tete ninala tee tang aite month nauka nai simbi simbi laio enang balawai, nongo alala uleng lenuai. Tenawa pangauke ulikang gawako nawa lemepa, tee pangau wikang ulikala pangauke gawakonna tee ule tambeng pangalo otokonala. Teng eng peekamas tenetene gawotawanang teng eng gawamanawa talipambialu eng nanne gauwaluko tee simbi ulikang pangau simbi aliko nawato, tei nai oi nelakalai stoako moamoi eng moamma simbimaliko.